Umele arduikan <hesitation> siyamdan niju awas sampiena arduikan momo zaute, nir na pakatkan duza pakatkan langa, arduikan kan dike anga, bol teya. <hesitation> Kan chiite nan kan te langa chiite, peperne can whisk langa ni kan chok anga, kan chok ek <hesitation> konsistente, kan nehuna kan chok, bel kan chok anga, til klep te kan te langa, <hesitation> imo nan batar te konianga. I chon chumiju ek ammi, <hesitation> kami batar emotil ammui kan, ammi <hesitation> arduikan kan chok ha, relotiikan chok ezo anga, chon kan te langa, chon <hesitation> kan ti chelen kan dato punga chon, dule chiiste kan te langa. Chon <hesitation> afin chekan te an kan wilto punga kan le tanga, chon kan fol tanga, chon kan du ong min hein, weitni te weitungi e fol teita. <hesitation> Chon chon chok e afmin chen kan du dan afmin hei hafong te puna ti teya. Chon awut lik lik ang te puna chin chon nan du china, chon chok <hesitation> ong ne siyamdan chon ni te ume.